Uma mukutale kandi mpunga kaso mvino kwai kumwetu kukusivilia lovya mpunga <noise> fuma mpiti vitai pola kinkulile kwevi ati visto vivi tokeza patali patali ko sana sana kukwenu kumwi tukiza wolikulu ali yaku inutuka lima <noise> kwa mfano ili iki iliya chakulia liyene makonde kidogo na malezi numutama amazao yachakulia yaye vile vile chilembe wene wacha ngise muziyonsi zizya ukuku liya aliningo muku biashara kwene ali ningo ku miezi yatatu yii, vile vile ndukulo ndukuli maalizeti umalima <noise> alzeta maana ndiwa lima amiza kusaidie ngutaka <noise> zizye umasenda utwale kulima shinwe ka koboe upate mafuta ange mama kuunga umu nganda ko amandalizi yachilimo waso mtuka umbu kumwitu ngata ali vivyo